हाँ गौडा और बकरा भी अपड मालिक थै पछाण सकदा छन ऊ ऊंकी आवाज से उंथै पछाण दा छन। और गोडा और बखरा जन अपड मालिक प्रति प्यार दिखांनदा बहुत ज्यादा और उथै चटदा छन। और ऊंक हाथ से खाणा खादन। और इ जानवर सुंरग बणादा जैसे वू सुरक्षा मा रैंदा।